عشان ننظم عدد كبير من الكتب، أول شي نحدد طريجة التنظيم حسب النوع، المؤلف، أو حتى اللون، بعدين نفرغ الرفوف ونبدأ بترتيب الكتب، نستخدم علامات لتسهيل الوصول للكتب، كمان إذا كان عندنا كتب كثيرة نفكر في استخدام صناديق أو سلال لتخزين الكتب اللي ما نحتاجها بشكل يومي، وبكذا، يكون عندنا مكتبة مرتبة.